Rô loky Holandy Holondy ndray zen̈y, rô zen̈y tia mampiaso mampiasa pômy de tera. De tia mandoky raha sain tsotsotra fo rô. De mampiasa legioma ndreky pirôdÿ bòka amy ronono zen̈y ten̈a fampiasan-drô. <hesitation> Legioma iô raha jiàby oe.